Бузҳои кӯҳӣ бо поҳои қавӣ ва чанголҳои махсуси лағжоннашаванда ҳаракат мекунанд. Онҳо метавонанд дар соҳилҳои хеле сарбаланд ва хатарнок бароянд. Чашмони тезашон ба онҳо кӯмак мекунад, ки роҳҳои бехатарро бинанд. Бузҳои кӯҳӣ бо ин тавоноиҳо аз душман мегурезанд ва барои худ ғизо меёбанд.